Mahela velo olona amizao fotoagna an noho ny olona taloha noho ny fisaboana sara am'zô fotoagna, sara zany e, satria misy fiantraikany amin'ny fiaraha-mony fa taloha manko raika zany an de refa sy manam-bola, sy ampy i raha hanina zany an i fanafody hoanina de tonga defa maty, am'zô fotoagna kosa de ampy fanafody hoanina de na misy aza hoe faharariagna de milamindamina koà sena hoe ndana andosy amin'ny dokotera de vel izy avekeo.